Utele pur uleemp kuk, ukuraŋ káaleempáandun utele. Amëënkáaţ kuraŋ amëënká kapano mëëyëlan káten utule uwaw, ngënko ngëëtëb ingaŋ káaleempáangun utele. Utele pur uleemp fok udune wara, uwaráaţ dinka leemp. kotíj koomand uwaw, ací mëënţíj iparabol iyi uwala kanal këëpurësir káanteno utele. Utele ací koowí meewí awara mak ţí umundu uwí ngëëncíneenk legi. Káanjúnkan náampaţ bëëlimpal, injá báaţaf káanţú iñaan nëëmee koowun cí káapar dí pëëmbos pëloŋ píimeempi páancíiţëpi pëëmbos senegal. Káanţú bañaan meenkak meen kooncí káapar ţí pëëmbos senegal ţí. Ţí ndank ţí jámano káampañ elekësiyoŋ yin náancí, mëënten utele këëmeenko uncí káapar dí pëbos senegal. Ngëënkáandinda ngancíingi ací ngancí ţí pëmbos ţí ime.